अगर कोई जादूगर मने कुत्ता में बदल दे, तो मैं पहले शांत बैठ के सोचूं कि ई नया अनुभव है। धीरे-धीरे मैं अपन नवा रूप में खुश रहूं। गाँव अने जंगल में घूमूं, लोगां से दोस्ती करूं, अने अपने नये <hesitation> इंद्रियां सै हवा, <hesitation> खुशबू, अने आवाज रो आनंद उठावूं। पुराने जीवन री याद सतावै, पर मैं नवा अनुभव सीखूं अने अपन जीवन रो नया अर्थ समझूं।